Zaŋa, sinuu, pia la sinuu, pisiyi, pisiyi la sinuu, pitã, pitã la sinuu, pinaasi, pinaasi la sinuu, pinuu, pinuu la sinuu.